Oire ovokivivu aoia reareaparaveira vao oaia viapau eakovovivai rut u puravere, aue toupavoki, evo vokivi oa tokipaveira uvare riroto vovokiviaroaita, evovokivi katai voki oa tokipaveira, uvare taraipavieita oisio riroto vovokiviaroita, evovokivi katai vokivi oa. Tokipaveira, uvare taraipavieita oisio riroto vovokiaro oaia variripavioveira. Uva evo vokivi riro vokivi rutu eva, katai voki vi raga eva oa tovoreva reito vigeipa va tokipasia ovokiviaia reareaparaveira. Viapau uvuipai eake kovo vivai puravere evo vitaia, evo vutaia va tokioro avaravere vavoisioviore vokiaro, vosavu eake kovovi aveavere ra vorarovio vokiaro avevivaire taravere aioavivai. Uva evo vokivia eva oa iava reoreorai oaia viapau kovoara. Vivai purapa veira.